Pe ma ngua chatamon sasa sechama abik ma klin chia pe pathem gua ma <hesitation> klan chia guama <hesitation> klan chia kule ngo klan pevavat. Kama chetek ma klan chia chule ngo klan pevavat vadi ngua teck ma ngat de ngua teck ma chama theteck. Ngua tet klan chia nasot klan chia ngua chet nave chia sunaski de ngu sot nave de ngua chen pevavat. Mama chia nguat gu baul. Ngua chet ngu chor gu baul sa kule sa ngu venam, ngu chumar pe vavet, ngu chumar kama milat nana chama span sasot sa kule sa ngat kama, ngu lathama mudam da ngu tumu nangat. Dak chini de klan chia amugas ngu lu chalan chia gua rovek tha chugas sa ngu tumu na ma git ma klan chia ngu thumu nagua chet diva ngu tlu chia gua rovek tha chugas. Sa ngua chat ngu ngim nani acha diva ngua chet diva ngua chugas ngu nacha. Da bes klan chia a mugas klan. Amergelem ut mundu ma chisnia chedeckhang nachut da ut tu gasi sa kule da utni sot sa kule sa ut tat mena save chia autha vet sot.